عشان احدد اذا العمل كان كويس او لا لازم اشوف جودة التنفيذ واستخدام المهارات الفنية، وكمان كيف العمل قدر <hesitation> ينقل المشاعر والافكار، وقد ايش في درجة ابتكار وتميز عن الاعمال المنافسة الاخرى، واهم شي كيف يؤثر العمل دا على المشاهدين ويحفز ردود افعالهم، وطبعا لازم يكون في ارتباط العمل بالزمان والمكان وبالثقافة، لما تتجمع ذي العناصر تكون العمل جيد.